Për andé a travaié a mi a m'va cuaranta minüte a andé e cuaranta minüte a turné, cuindi a fa circa ün'ura e meza tüti i di, travaiu sinc di a la zman-a e di conseguenza stagu ën gir all'incirca set ure set ure e meza e pöi a dipend anche dal trafich ch'a ie cuandi vadu a travaié o cuand turnu